Ën me pais a le persun-e a i pias tantu giöhi a balun, sia amaturial che campiunà e a i pias curi a pe e andé ën bici anche fazand dë gare e percurs ën muntagna